Ye, eo amin'ny firahamonina andavanandro zany a mila mahay misafidy hoe <hesitation> amin'ny zavatra rehetra atao satria ny sa- ny fiaignana égale safidy. Raha ohatra hoe <hesitation> hiaraka amin'ny namana jiaby isany partout partout regny tsy de mety fa mba safisafidio hoe olona araiky ty tegna tokony atao namagna fa satria izy mety azo hitambaragna, hoe azo hifampiraharahana fa tsy izay olona rehetra no atao namana satria amin'ny namagny ao misy <hesitation> tia mitsikilo ny fiaignana nefa izy amin'jay magnaratsy après fo izy ny tegna tsara hoe olo mbô maharaka ny <hesitation> ny toetoetranao, ny fomombanao no atao namagna satria maro be ny zavatra entigny raha ohatra hoe namana zay fa tsy tonga de hoe namanamana zao fa ndraindray izy amin'ny fotoagna mampijaly anao izy tsy ake fa fotoagna mahafaly anao fo izy ake. Fidifidio ihany ny namana.